Teta Alemania ifundación jaeko mokiopa mboapi ara araivope <hesitation> jare kuako metei eta chaupopa irundipa chau arasa jaema pañandepo irundi aravitupe oyeapo metei elecciones, jaema jokope canciller federal pegua omopromulga mopeto <hesitation> ley fundamental de la república federal de Alemania jei supevae